चेन वाली आरीखे इंजन के गती बढ़ला पर <hesitation> सिंट्रीफ्यूगल कलच में पलेटे बाहर के भारी घुमे लागेंचे। एकरा से चेन चलेला शुरू हो जायेंचे। <hesitation> मोटर चेन अव बार के तेजी से घुमा आये लागेंचे। बार सपाथ स्टिल से बनल होगेंचे। बार के किनारों पर खाचे <hesitation> कटल होगेंचे। जेकर में चेन लागल शुरू होगेंचे। दान्त के चेनी के किनारे लकडी में बहुत ज़्यादा अंदर जायेंचे।